Manuk'a, manuk'a ira ma nawei ni tompat mimin sa ira, nabail ni kai gurak fua, naroka lok ira natiu nabail ni kain rang dekar, kai ru dekar nodi naga kai gurak i'sate nawei ni tompat mimian tura i'me naroka naroka ni kai gurak <hesitation> ira bo nawei ni tompat mimiain sampe ngarak-ngarak loka lira. Manuk fanda mole taka'i matelas walu <hesitation> manuk si wida si sumak, manuk sumak ira me manuk wal'a ira manuk sia me ntiu nlewt tura angin' i'to bobr iso mumu galak loka tei duk loka nai luak mo, manuk si'ra ni gagala sumak me nugu toi s ningsan fadel, nugu toi si ni gegal'a isumak tura lura bobak nabaku- baku ni gulas tura ma'ta tataira bobak tuku walu. <hesitation> manuka ira mancia wida dawei sasaut ni si'le da datanak si Dawei sasaut ira, dawei nai kai beben tura ku kuakas'a, dekun bebeban si dafus loka ira boo manci at kai tubar'a si nagi manuk'a nagi <hesitation> musim beban'a nafus loka ira to mekon mafun dasaka kai ira nefa-nefa'ra loka, faka sa nugu toira nasaka ata naparesa ni sasaut ata beba'na nasaka boit isampe ata tefua fandia nodi nai kai rang dekar'a boh nageit'i loka mo, nageit sampe wawa mafun dafalaru bua dawada druta'i lau wanura, sampe lau ni nina ni baba dakomak na'i dasak datura'i lau pokpok'a, lau pokpoka nai dafalaru datura'i bo kena domum baba bo airkasar bua nai nawei bisar nai, kena nawei bisar sa sa nai'i abis natawar ni ar sa sa abis kena'ra nakuk nai'i. Mulia ata bei sasaut'a nai manuk'a woun ira baik kai bobak naresi numu kai inai gait isate, le ma gait woun ira mancia daruk datagi dafaik kubura loka kurjang woun niteloka le dasaka dawei sasaut manuk isik walu, dadi baba mingat lok to muli'ata ira boluk'a modi sabarang-sabarang kai rang isik bolu, kairang ira dekar'a wekan masaka ira matakusar'a mumu ira boluk'a manganga nai tompat woun boluk manganga nai kai rang dekar isik <hesitation> kurjang manganga teira le nawei kau fandiwa'ia, dadi mingat lok to kusabi'ia iwa me donagar tei berarti nagamari baba'i fun mo, ata loka ira mail kai bobok naresi'a kai'i sa'te supai gei wa ira mancia daruk nai. Datagi da fik kubul'a kalalar loka, kumu nina baba iwa si waluk <hesitation> sabi tura anak si ira boluk dawei <hesitation> datagi narei esi sasa dabail manuk dabail la te la ira boluk los si talalu bolu, mafun iwa si si bukan me kita mancia bobak iwa si tei, tita mancia bobak iwa si ira tawei kurjang la te la ira nini fikiana malas boait takurjang tei fua ira taruk'i loka tawei iwa <hesitation> lekan ifandia tawei siwa lekan i'fandia, dadi baba manuk'a ira nawei nuruma ira tita mancia boluk tewei si, nugu toi sa'te nawali nasial nalelai kena domum baba nakuk'o tata. Koran pis'a nai nugu nini ganuan aku tei ira le kufakwai nai si kuku'o fnda loka ira lebai fun kutagi kubail nugu pis loka ira le kutagi rei kusaka ata beban'a kei nugu sasaut ata kuwei nugu sasaut nai manuk ira lau wanura ira mai manuk fara-fara nai wekan walu mole i'sa te taforu taguan'i fanga iwa mo <hesitation> iy mo jat'tei, me tei ssaut nai si takomak si le todi ta tanak ira baru'a dafot ka tu kaira loka, dafot ka tu mana la te le wa galiga di ira-ira ale mo nasaka nai watan numu babi loka, kenara narongar ira mo nakutan nawali bo ninina tu ni baba'ra, bela le bei ni anak si fanda ira ale si dasaka dageit dabagatar fandi le kum guguk mumu magei, dadi mulu ta loka ira. Mafun si'di la te la ira boluk sil nai si <hesitation> boluk